प्याज लहसुन कू संग्रह कनू कू तरीका प्याज लहसुन तै सूखै हवादार स्थान पर रखी सकदा। फ्रीजर मा रख सकदा। लहसून थै हम बोरा मा रख सकदा जैसे ऊ लंबू समय थक चल सकदू।